चणागा किसिम जसरी अण्डालै एगै अनारगा हुनाइनन् किसिमकिसिमगा हुनाछन् । जसइ कुखुणागा लै अब ब्रोइलर कुखुणा रे लोकल कुखुणागा अण्डालै फरकफरक हुनाछन् । जसइ ब्रोइलर कुखुणागा अण्डागा साइज आकार कोइ नाना कोइ ठुला हुनाछन् भन्या कोइ मध्यम साइजगा हुनाछन् भन्या । अब गाउँघरमी पाइन्या कुखुणाले पाड्या अण्डा एगै अनारगा हुनाछन् । एगै साइज एगै र‌ंग रुप हुनाछन् । अब तामी लै कोइ अण्डा खैरा खैरा र‌ंगा हुनाछन् भन्या कोइ सेता रंगा हुनाछन् कुखुणागा अण्डालै । तैभन्ना बाहेक अब हाँसगा भया बट्टाइ परेवा तिनगा अण्डा लै आकार रे <hesitation> साइज तनि र‌गलै फरकफरक हुनाछन् । अब चणागा जंगलमा पाइन्या चणागा अण्डा भने अब कसैगा सिर्गेमिर्गे हुनाछन् । अब नाना हुनाछन् जसै गयणगा अण्डा हर्या हर्या हुनाछन् नमाइ कोइ निला हुनाछन् । अब छैटेल्लागा अण्डा निला रंगा हुनाछन् । अब बट्टाइगा टाटेमाटे हुनाछन् सिर्गेमिर्गे । कुखुणागा अण्डा सेता हुनाछन् । साइज लै फरक हुन्छ । तसरी अण्डालै <hesitation> एगै अनारगा हुनाइनन् । फरकफरक खालगा हुनाछन् ।